Ia, resaka lalàn̈a gravite zen̈y, izo zen̈y miankina amy ny miankina amin'olo fo zen̈y. Fa <hesitation> za zen̈y tsy de mahay tombony reky voka-dratsy nany. Fa izy fo zen̈y ilain̈a izen̈y zio mahatonga antsika tafipetraka ziô mahatonga antsika tafipetraka tsara ambony tan̈y ity ziô.